Ny sakafo a Torkia any zany e, da mampifandray tsiro avy amin'ny ranomasy mediterane sy ampovoany antsinana Anisan'ny tena sakafo malaza any zao da ny kebab zao, misy koa ny baklava, da ahitana koa ny meze Anisan'ny ampahan'ny sakafo tsy azondreo ialana koa ny fihinana mofo sy ny yaourta